הלוואי ס'איז דא אזא זאך וואס מ'קען מאכן אז די רייכע מענטשן זאלן נאר קענען באקומען ביז א סערטיין אמאונט - ביז א געוויסע סכום פון געלט, און די איבעריגע זאל גיין צו ארעמערע מענטשן, אבער ס'איז נישט א זאך וואס קען זיך אמאל אויסארבעטן, די וועלט איז געמאכט געווארן אויף א וועג וואו ס'איז דא רייכערע און ארעמע מענטשן ווייל ס'איז נישט עפעס וואס קען געשען